<hesitation> Aretina matetika ita amina piso nndreka a! aa drekidreky mason'io feno rotoka maro be a de karaha mandeha rano foagna de <hesitation> volovolony koa mihintsana mihintsana be si de <hesitation> matetika koa piso a misy fotoana izy romotra koa.